Cuando jee ba nda nda bangiba ndaroxi nge x'ola pero an the ti tsinte chooba la a ta nthithiee ba ndala a tithiee ba ndala xritjee ba ti'no sixigayee ba jee ba ngu yee ba la xriba chio t'ala chjio nala tajee ba ndaditja ba ti no daxidayaa ba ka soo dayee ba la ta la ndingathe ba choo ba rua la tinga jua ba yaa nchin yaa nchi guxee la yaa nchin guthala guthan nthaandaa yaa tea ba nthaa nthaa pedazo nthaa nduu nduro tjin nthaa la yaa so ti tie ba jee guyala yeba ntha yaa thera kjuan la thi dethu ba ko nthaa pura kuntha pura kuntha a ka tho tsexiba ningayee ba la ndayaa ba ka para ntha pero je'e ba la ti <hesitation> sikjee nthaa ngayee ba la ndatse la ko bayaa ntha la ye nye ko je'e ba sinchibee la yaa ti kjua la beela ndathenue ba nchri xein bi to ringee ba ko to yaa la tuñao ba la je'e ni chujni singi cuando nano tetee ba ku yaa la icha kuñao yaa la tsixiin sañaa la pero a la kja sitsingaaba. Yaa nchee utja utjala iñeeko la iñeeko ko ringi xingayee la ku ringixi o juee la yaa la nthaa tjekjee ba ntha chjetsi yaa rutsinda la yaa tjengeyaandee ntha ko tea je'e ba porque 'e <noise> ba la tjaba ba ya yara la ndara ko nyaraa ko titsje <noise> ko thiara je'o ba la ku tjaba la nde nche la ko yaa larungaa ba kuyaa larunga ba son pronosticos eso ku yaa larunga ba uya la <noise> jira uyua ba dilee kujiduñao yaa ba nitju lo que estjino nchiixi ti nanula lo que es tji no nichakaxi ncho jie'la kuya uyala ba dabika'o ba ta tsaxin singi yaa ba tjaxi este tsi chri ya va a empezar este primavera yaa ndaxiin ndaxiin ba ndaxin ndaxin sigu'an nda tsare ba para ni thu thinga nthaa ni to rianda thaa ni tjo suan nua este yaa la nda taxin ba yaa ti nthia tiena abril pero no abril sino abrio el tiempo ese tiempo se ntha la sijanduun la nthaa tsii nchi jma tsiin inchin tsje sixaa kanchoo. Porque u singa kanchioo abriil te tenga nchon para cho chaa ra ti cho jie para todo santu ya la tu'cha cho yaa 'ia nchi tue para thi cho'cha jaa na bikuna'a na inchin veez yaa nchee na yaa nchi tjona bia la ja'a na chaa na para tsikin na ti thiana tjo como nge bañee ba nge ba ngee ngeruxra ni thuraj ni nyangee pero ixin nyechu chjana la ja'a na bi'a na tjo sika'o nchin cho ngain nthaba xi chri datsixi'an abriil bara'o bacrii yee xraka nche la bachri yee le nganchu'ru ngaa la ngan yoo dan'do nche ra tekjixi ntha ncho cho soo para chaa ncho ji'e la naa cho sikjaa cho ora sithusine ixin sineurie'ro ixin tjuan jna yaa nchetu'en ti biko'an na xro chaa na pero yaa la ja'an na ngigua porque nee xra nchuchete nthenyuxian na'a na porque jana'na che chujni bikon che chujni bangia ja'an kjee chujni chunxi na hasta nuna kee t'ina dee na nuna ti. Thinu de nu'u nanu na pero yaa la a na nixin para je'e chjan ji'i le iyaa le nda bathe'e nda bithu'e yea ata jii la ko ya jixradu' u nu ila saye'e thi chia chia yaa chia maxti picu satsiin inchin nthaa iya yii ye'a para je'e na ko ji'i la xraa la para je'e na cha xra tangi'a ji'i jilathe'e thi de'e xra lantha thi de'e xra la thi xuthi ru thi de'e xra la icha ya si ujua'ara udajon ru yaa xra nche'e na na'i na ndache na thi tii ngaa ntha la para tii ngaa nthaa la thi nga nthaa la nthaa thi 'ian nchi para tii nga nthaa la nthaa la para thengaa seen ntha thi invernadero ntha thi de'e ikexruin na tsina xraa na ja'an na thentha'ana tsina xra la rakjuuna bu ke na je'e sereena ta chajon sereena kanda'a serena ncha kanda sayeena ndaxii ntha tsja siayee na thuuchiga xru'ina tsi na xraa na i gu'a chujni nche'e xraa ja'ana na ni a bixin tsjo aro son ju'uni xaroson ngaxon genda raon are tiempo jinda tsjo na. Maski cha'na la inda na yaa nda xe'e bi'i la nchejo ngo xratho nthachigaa yaa udi rijin ni theree chi pero para ninchexra a jaan uenao saso'a aro ke, en tsengana ru ju'uni ke'en tsa ru a nii nii thi chigaro ja'ana tsjengana ithetjana iditjanaa yaa xan ko iditjana je'o yaa si no chá jin ke'e ko tangi jna yaa ngi xrui nche'e xra xra nu la la tabitjañe'a chujni nche'e xra nu itujina nu thi ngato bithujila nu iste danchana nu renta' ndaruna na di daju'an yoo xin thula thi ngaa renta' nua'a ja'a bueno dajo na choo nda thi tii'o na nche thii thee ton thena na jma thena na nua thii ngaa tuna tuna ganii la thuna taja la tuna niina thuna nua ja su mecha pero ji'il nea li yaiji aro isuru nche'e xra xrathena nu pero ituna yaa ithi'a chrin xranchia saana nchuu chjan na biko na chri la <hesitation> bre chajun nduyee uchajun anto jian taxichri la hasta chajon la tangaa chrin. Inchin sua inchin xraa jin isin ngajni taxin sua para chajon tsukjin ndaxerau be chrin yaa jii ya ku yaa jia ko dangi ba thji ko danthe ba thithjenda yee nu nchetuyi hasta ni kuru'a theruye chasen tjandaye'e na ba janthena inchin ja inchin nthi'i ya nche tena jna ye ula jna are binku'an bangee chu apolonio binku'an bage'e chu sario binku'an bage'e chu irineo iku'a bage'e chu ri scuela, binku'an bage'e chu bla jichunxi'ala na kensen ndanague'ena por qué chasen xru tsji nganda nche xia tajma na inchin ngaan nche jie yencho'o nguin ncho'o xru'in thi ye ncheto guayaa thi xra kara njuini tsi kara kjuni ngathje ka ma chrinsen pero para ji'ila iyuyaa ka yai ka thengatjen ka pero nthajaa loga lugu inda ji'ila ntha bi'i nunthe ntha xrao nunthe'e xa mala yu yaa chrin nthabathe'e ji'i ila iyaa chujni nche'e xra nuu ila nula yee nu ichjena rungkji chasen ntha jaa gukuthi nga ixin ula ixin daya'a por que tabaje' xrin nch'i xra nu. E'ena na rakjuuna este ata sarta na sinena na ke mentichina xra ntha la tsukjin na- órale aquí está su billete xirona ndaguchi nda ti na a na thia ta tik'ua la ndaguchi tinu nt'ua chi zenón maceda la ndaguchi dinu nt'ua thi simon arrioja yaa ijngo la ndaguchi dinu nu nt'ua than marcelina martinez yaa thi ijngo a ndaguchi aa ndaguchi yaa tii ye nch'on para starena singina icha kjesen nche xrou jua la chanua ya tare xii xue' ena nche na xra nu iya ngee xruana yan nge suri suna hasta inda na ya yaa ncha'na thao nthe ya nua suna roa yao turojian son tanda xe'e uxeri niter'ui unch'e na a ta nio porque ndate gukji ndate guki tanio guna saya nda ta juan baranda xian ndara thena guare ninga ndaguchi ndejuina ndala yasen ndejuina nirua cusini tanda nduya fria hombre saya na suna fria gunda xi'thi ndara a bueno ru ta. Yaa chujni sinch'e xra ndabathee la ndabathee ba jee sinch'e xra jila xina jila thena pero yexin nch'eji nch'o xin yexin xi chi ndaguchi yexin xi nch'e xra thi xrau juaa xra t'ale uraa t'arena ni tix'ena ni ura yu ra tix'ena o yu a rece tix'ena nch'on chujni tix'e nda ndu yera thix'e thina ndu tix'e ntiyela iandi ya chujni sinch'e xra ji' ja'ana nth'e ndax'ena na ju xrun nda chena pero kunuara xi ta ndasathee ndabathee baje ngu nch'on guayaana juasiye t'a teniu ajun ngu nch'o juayana la ana the ndatena chanu cha nuya ya yari'a ng'e ndu ndaba thi bueno yaa.